اه <hesitation> يمكن أن أعلق اللوحة <hesitation> بجيب <hesitation> بجيب مسمار <hesitation> بجيب مسمار وبادقه في <hesitation> الحائط و <hesitation> وبعلئ اللوحة، ما في أي مشكلة، <hesitation> وتكون مزبوطة <hesitation> وتكون ما بها شيء.